من طبيعة الحال كلما كنكبرو كلما كتزاد الحياة كتعقد و كتصعاب كيتزاد علينا المسؤوليات كيتزادو علينا اشياء ماكناش كنتوقعوها في الطفولة مثلا كتكون الاشياء بسيطة كنكافحو اشياء بسيطة كنكبرو كيتزادو المسؤوليات كبار الزواج الاولاد العمل كيفاش نحققو داتنا كيفاش نحققو احلامنا